Tsy zava-dehibe aloha ty miala amin'ny ah tontolo nomeriky no tekinolojy satria ny fiainantsika olombelo amizao fa mifamehy amy raha reo. Manahaky any hoe asa zao, tsy afaky miala azy tsika fa misy ze raha tokony ailitsy ao ailitsy ao. Iha koa tsy afaky hifanerasera amin'olo laha tsy misy azy.